آ، په ډوډۍ کې چې استعمالیږي، ډېري مصالې سته. دا مصالې په مختلیفو نمونو دي د مختلیفو هیوادونو څخه راځي. ډېري مصالې چې په افغاني ټولنه کې کاریږي، هغه د پاکستان څخه راځي او د هندوستان څخه راځي. دلې په امریکا کې هم د دغو دوو مملکتونو څخه ډېرې مصالې راځي. او دغه مصالې چې د غذا لپاره کاریږي، د لاتین امریکا څخه هم متحده ایالاتو ته راوړل کیږي. ځیني مصالې چې زه یې نمونه یادولای سم د نیشنل په نامه ده، د ام ډي اچ په نامه ده چې دا ډېرې خوندوري مصالې دي چې د خوړو د خوند د ښه کولو لپاره په کاریږي. او دا داسي مصالې دي که چیري زما څخه څوک پوښتنه هم وکړي زه به د دغه مصالو نمونه هغو ته ورکړم تر څو استفاده ځیني وکړي.